كمية الماية اللي بشربها كل يوم يوميا من لتر ونص للترين على حسب لكن لو اسبوعين ممكن نقول مثلا من اتناشر متر لاربعتاشر لتر في الاسبوع بيكون كمية كويسة ما بحبش اكتر عن كده عشان لو كترت الماية لما بتكون كتير بتكون غلط على جسم الانسان.